एबे कुकुर बिलारी पोसके कहाँबाही जौत मुइ कुकुर पोसके डौल लगलही नाही मोर । कतउकी कुकुर फेरी बणइ हमार घरवा मा एगुणा । बिलरी एगुणा कसनुक हसइ बिलरी पोसबाही कसनुक हसइ हुनुका अ जहाँवा भेले वहवही हग देलही कहलही नाही बिलरिह । अ खाना वाना धर्ले हखबाही भन्सावमा, मझ्घरवमा कहाँवा हुनुका एपनही जाके छिपुलिया उपुली होटाके जम्मा एपनही खा देलही । दुधवा सबह हर्का देलहि, दुधवा खा देलही । अ कुकुरा त ओसनुक हैने हसइ । कुकुरा कस्नुक हसइ तुइ जतेक लगा देबही कुरुराके हसे कुकुरा उतुरे मतुरे खैलही नाही । हुनुका खोज खोज भन्सावमा जाके हैने खैलही । हसे उ छाणके तोर एगुणा कुकुराक कथी फाइदा हतउ हसनेकी राती चोर ओर एइले अ कुछो एइले घरवमा कुनुहु एइले हैन चिनहल मन्से एइले हुनुका भोकलही नाही राती । घरवमा देउनकही एगुणा हुन्का रहके तोरके एगुणा सहयोग करलही नाही कुकुरा सबह । उहेसे मोर बिलरिसे मोर कुकुरा पालके डौल लगलही ।